د تمرین څخه مخکې د ګرمېدو مناسب تمرین دا ډول ترسره کېږي: لومړی باید د بدن عضلې ورو ورو فعاله سي. دا کار د نرم حرکاتو سره شروع کړئ. پنځو تر لسو دقیقو پورې دا نرم تمرینونه وکړئ ترڅو د بدن وینه ښه وګرځي، عضلې تاوده سي، او بدن د سخت تمرین لپاره چمتو سي. دا کار د ټپونو مخنیوی کوي او تمرین مو مؤثر کوي.